اكيد كل ويحد مر بمرحلة الطفولة والمدرسي كان انو الا ما يجي يوم مثلا ما تحب تغوح للمدرسي واهلك يجبروك انو تغوح للمدرسي فانت تعمل نفسك مريض او وجعان علمود لا تغوح ولا يدزوك على المدرسي او مثلا واجب عندك او شي فانت تتجنب هاي الشغلات وبالمرض تتدعي.